Avstraliya madaniyati haqida gapiradigan bo’lsak, avstraliyaliklar judayam sofdi,l do'stona, sodda <hesitation> va <hesitation> qandaydir bir yaxshi insonlar ularni madaniyatida sodiqlik muhim deya ko’riladi judayam narsalardan biri va ular o'zlarini sohillari, <hesitation> sahrolari va hammaga mashxur kenguru hayvoni bilan mashhur.